Daw daw daw daw daw nǝ mbwa mǝlǝ lokwacara. Ama ma narǝ mbwa zǝma shirǝ ɗaɗakǝ na ghǝzǝ lokaci nǝ mbwa mǝlǝ wahilǝ. To wahilǝ lokacira ra kuma má zhai mbwa pulǝ jighǝ ko zhai mbwa ta hodlyi zhai mbwa purǝ raikai dukǝ swai mbwa zǝm zhai mbwa ndzwa na ma zhai mbwa mǝlǝ na sai nǝ mbwa mǝlǝ wahilǝ. Dukǝ swai mbwa ndzwa ndwa gha fǝ kwa miya shiw sai nǝ ngha gha fara zǝmǝrǝ zhai mbwa vǝla ká kowanai ndu nǝ mbwa zǝmǝ. To ƙha lokacia mbwa mǝlǝ mma, ghǝghǝlǝn má nǝ mbwa pupu twa mma. Ma zhai mbwa pu twa sai nǝ va gha kai má va gha kuma sai nǝ mbwa dǝyirǝ mbwa nyi gha mbwa nyi gha nǝ nja ka mǝzhi nǝ nja nyi gha lokaci dzǝm ghumi saˈa nan ma nuwa dzǝm ghumǝ saá nan má nuwa dzǝm ghumǝ nǝ nuwa vǝ mu nǝ mbwa ta swa zǝma ghun dzǝm nǝ ghuna dzǝm zǝmǝ muyi ghunǝ ntuvanga ˈyi mai namai nǝ hya nyi ghun dzǝm má mbwa gwi kuma nǝ mbwa sǝgha nǝ mbwa dzǝgha kǝsǝ kǝdlyiɓǝ ma mbwa gwi kǝsǝ kǝdlyiɓǝ kuma nǝ mbwa tswahwi nǝ mbwa purǝhwi ma kwatǝgharǝ na nǝ ghuna sǝghǝ gam ma kwatǝgharǝ na nǝ mbwa sǝghǝ na ghuna sǝghǝ thla kwi nǝ ghuna purǝ ma paya kwivǝ na kwai mbura thla rǝ mbwa purǝ na ghǝzǝ na pu twa mbwa gha nǝ ma puya gwivǝ nǝ fara nǝ mbwa sǝghǝ ko bama nǝ mbwa ndza saˈa nan má vǝzha mǝlǝvǝ na irǝ <hesitation> ɓughǝ na sai mbwa gha fara pu twa saˈa nan nǝ gha dzǝgh whyi ɗǝrǝɓǝ nǝ gha nggantǝghǝ twa wa pai shi nai mbwa dzǝgha hanǝ rǝ mbǝ zhivǝ to magha dzǝgha hanǝ na ma gha mǝlǝ <hesitation> nggyihu na sai nǝ gha thlarǝ nǝ gha sarǝ. Saˈa nan kuma mma na na má mbwa ɗǝɗǝmǝ na dukǝ swai hya mǝlǝ ghǝnǝ mbula ká tayi mi wa tayi kǝla gha ko ndwara yá shi ko ndwara kǝlǝ gha na duk swai gha ndzwa na nǝ gh nta ghǝnji ko mbulǝ ko tasawa nyaw ngyi gha na nǝ gha nta ghǝnji na tsǝw vǝla ghǝnji na anǝ pana ndza gha ndwa kulǝ to ƙha nǝ mbwa mǝlǝnta. To má mbwa ɗǝɗǝm mma na ghá gha fara kǝlǝ swa kwa ɗaiya ka ndwa kulǝw sai nǝ nja kǝlǝ gha gha kǝlǝ mi ghǝnji kǝlǝw na ko ƙha hia mbu rǝ pwi zǝmǝ swa zǝmara na ƙha yia mbwi zugha gha fara kǝlǝw swu, to wa nja shi ƙha kimbǝ nanayi ndza. Ndwa kulǝ sai nǝ nja nurǝ swi zhai zugha mǝlǝ, ama nǝ zugha gha fara mǝlǝ babaw sai nǝ gha nǝ má nǝ mbwa kulla zǝmǝhwi thlyi kwa ɗai má sai mbwa nwa gha ma gha sǝghǝ kǝlǝvǝ pa nangai na nǝ gha mma nǝ sǝghǝ ndza rǝ pwai nji ra ndzarǝ tai kwa yimǝ nǝ mbwa ɗǝɗǝma sǝghǝ sa ƙha nǝ hya nwi panai mbwa mǝlǝ ɗǝɗǝmǝ ko dayake na ndza zǝ zha mbwa mma mǝlǝw wa gyara mma tun nǝ ghǝnyi irǝrǝ wahilǝ ma wahilǝ kam má vǝzhi tu mma má ndwa kul kya na má duk mbwagula mbu na mbǝ ghya hyi naǝ mbwa ta bandli nǝ mbwa sa nǝ mbwa ta taiyi nǝ mbwa sa ƙha kowanai ghyi lokacira saˈa nan nǝ gha nǝ kuma nǝ ghya nǝ za ndza bwahyi ko kuma nǝ za gyira. Ƙha rǝ mbwa ɗǝɗǝma vara mǝlǝ, to kuma má lokacira wahilǝ mma na má kwatǝgharǝ zhai mbwa sǝghǝ tsu na twa nai mbwa puyi kowa nǝ gha nǝ nǝ mbwa pu twa nǝ mbwa kǝlǝ gǝra nǝ mbwa vi tǝrǝmi nǝ mbwa dzǝgha tsǝmǝvǝ nǝ mbwa tswi nǝ mbwa tswi nǝ mbwa tswi harǝ nǝ ghǝna ndwa sǝghǝ nyi mma rǝ puyi tswi zhai mbwa mbaghǝvǝ. Kuma ndwa dzǝgha ntwa shi kimbǝ mako ɗayaw ƙha nǝ mbwa ndza kimbǝ ghyi kowa kusa yi ncufǝ nǝ mbwa mǝlǝ mbǝ ghya nji nǝ mbwa mǝlǝ kwapi wahilǝ, wahilǝ ghǝzǝ bwaburǝva swa swa swa swa mbwa mǝlǝ ko rama lokacira ndwa tsǝwa shiw ngǝɓa vǝzhi pu twa na pu twa kam wa mbwagula mbwi mban tsǝwi rǝ nontǝ pwai wa hyi mban tsǝw mǝlǝ mbwagula thlǝna kuma hyi sai dai ma tǝghara mǝlǝvǝrǝ lokacai ɗagyi dzǝgha whyi rǝ na vǝzhangǝ mbwa ndza nǝ mbwa vi tǝrǝmi nǝ mbwa ɗa nkuntǝ nǝ mbwa mǝlǝ pwai mbwa mpa kwa mbula cighǝ nǝ mbwa thlǝ thlǝ vala ƙha sai nǝ gha nǝ sai nǝ gha nǝ nǝ dagya kavǝ, ma dagya kavǝ kuma shikena ma dagya sǝghǝ kwatǝgharǝ wa nta gwivǝ wa nta gwivǝ. To ma lokacai mbwa dzǝgha thlǝgha mma na nǝ mbwa tsǝmǝ swu mma nǝ mbwa saˈa nan má mbwa kya nǝ mbwa zǝmǝ na mbwi gwi mǝlǝw swara tsǝrǝvǝ nǝ mbwa mǝlǝw sai mbwa tsǝmǝrǝvǝ nǝ mbwa mǝlǝ kyikya zhai mbwa ndzǝgha thlǝgha. To ƙha lokaci nǝ swa sǝghǝ kontǝ mma nǝ mbwa mǝlǝ ghǝzǝ kusa makǝn nǝ mbwa mǝlǝ mbǝ va ƙha rǝ mbwa ɗǝɗǝma va mǝlǝn nta.

Ko pa dlaruntǝ ra ntwi sai nǝ gha nǝ nǝ mbwa tsǝmǝvǝ kusa hi makǝnǝ ko hi ncufǝ ndwa dzǝgha ntwa shiw mma sai nǝ mbwa ggyi wura nǝ mbwa sǝghǝ ndzondzǝ kǝrǝpǝ nǝ taw swi nǝ mbwa zǝmǝ ko da yake mma sai mbwa mǝla ka dlarntǝ mma na <hesitation> harǝ nǝ za saˈa kowanai ndu ɓa nggyi ndzaw ama má ɗǝɗǝmǝ na dolai nǝ gha ndza domin harǝ nǝ ndwa fara nggyirǝ tsǝw nj rǝ ghumi nǝ ndwa nggyirǝ nǝ ndwa nggyirǝ sai nǝ nja kai hia hia nji ra nwi tsǝw nji rǝ ghumi zhai mbwa tsǝw la mbwagula mbu nǝ mbwa cika fǝ pawa rǝ vi kǝnǝ zhai mbwa tsǝ la mi hi mbǝrǝfǝngǝ na pawa mbǝrǝfǝngǝ nǝ mbwa twi mbwagula mbu mma ka kai pawa ghǝrǝ ɓaw ama sai nǝ gha nǝ nǝ ndwa hi mbǝrǝfǝngǝ sai nǝ gha nǝ nǝ ndwa fara ɗya ma tsǝw nji rǝ ghumi daga vǝzhai mbwa zǝwabuyi rǝ mma sai nǝ mbwa tsǝmǝvǝ nǝ mbwa wui nǝ mbwa kǝlǝ ghǝnji rǝ ghǝnǝ nǝ mbwa mǝlǝ swai mbwa mǝlǝ nǝ mbwa vǝla ghǝnji zhai mbwa kǝlǝ ma zhai mbwa kǝlǝ dzai rǝ kuthlyi mma na nǝ mbwa mǝlǝ swai mba mǝlǝ ˈyi ka zǝghǝ mbadlǝ dzǝgha ˈyi ka twi pudlyi zhai mbwa kǝli, ma zhai mbwa kavǝ mma na sai nǝ mbwa hirǝ hi na ra tsǝrǝvǝ masaman ghǝtǝn mbwa miya cighǝ nǝ hya hirǝ hi zghai hya kavǝ to ƙha nǝ mbwa mǝlǝ nggan nta kuma wa valarǝ tsǝmǝ ghuna mbwi wa valarǝ nǝ mbwa ndza gutanǝ ama wana nanǝ tarǝhǝ kai ndza ɓa hawu ma ndwa nkwi na vǝzhai nja ntu rǝ vǝzhaingǝ la mbwi sai dai ndwa sǝghǝ miyi nǝ gha usi usi wa mbwa wa kavǝ nǝ mbwa vǝlǝ nǝ mbwa vǝlǝ munyala ndu harǝ nǝ za saˈa nǝ hadlya ndwa sǝgha domin ma ɗǝɗǝmǝ na. tsǝmǝ ghunǝ shi swa ndza ndu mbǝ má swara fan gha na wa fan zhi ma swa ndǝra gha na ndǝra zhi mi ɓaiya gha na ɓaiya zhi ƙha rǝ mbwa ɗǝɗǝma vandza ama kǝi ndza ndǝrǝw má swai mbwa va mǝlǝ ɗǝɗǝmǝ na wa valarǝ ndǝrǝ swusai domin wa saˈa nǝ gha ndza nǝ ndu gha ndǝrǝ kwa hadlyi gha ndza nǝ ndu gha ɓaiyiw nǝ za ndza kha rǝ mbwa ndza harǝ ɗarǝ ghǝ na ma harǝɗai zǝ na ama daga rǝ swa ghǝra kavǝ mbwa mma mǝlǝ maw na to kowa sǝ ghǝnanangai ndza ghǝna shi pa na ɗǝɗǝmǝ maw kowa swa mǝlairǝva gha má ndwa ɗa shiw na ndzarǝwu nǝ mbwa dlǝra gha nǝ gha ndza mbǝ swa ndza gha mbǝ ama má ɗǝɗǝmǝ kǝla mbwa ɗǝɗǝmǝ na swa shi ghawu sai nǝ gha nyirǝ panarǝ mbwa nu gha tikatika nǝ mbwa mǝlǝ swu ɗǝɗǝmǝ mi gha ndwa kulǝ anǝ nanga mi gha zughǝi anǝ nanga mi gha ndwarǝ harǝ anǝ nanga kowanai ndu nǝ nangai pwai mbwa kǝlǝ ndwi kuma kha nǝ mbwa mǝlǝ komai sai nǝ gha nǝ za ndza ndǝrǝ ndza ndǝra ka mbwa mbǝ gari nontǝ damuwa shi na ndza hyi kimbǝw sǝghǝ ɗahǝ nǝ mbwa tsǝmǝvǝ sǝghǝ ɗahǝ nǝ mbwa tsǝmǝvǝ bnada na mǝla mbwi gha ghumǝ kyikya wwu nuwi mǝlǝ nananǝw kimbǝ ghya nǝw mma mi ka kǝlǝ malaghǝ na ɗa mbu na mi nǝ gha na ndwa na sǝghǝ ndwa sǝghǝ ndwa na sǝghǝ. Mi nǝ gha na wa mbwa kǝlairǝ malagha ka ndwi, mi pwaya kǝla ghaw kuma mi wana nggyi nǝ gha tu ghyi na ma gha ɗarǝ na ngǝvǝ pwa tu ghyi na mi nǝ gha zha na wa ngaivǝ pwa ghǝn ghya gha sai nǝ gha ghǝnǝ ghyi. To ama ɗarǝ hǝ swa shiw to ɗǝɗǝmǝ wa valarǝ ndǝrǝ ƙhǝ rǝ mbwa ɗǝɗǝma va tsǝmǝvǝ ngha ra vandza ɗǝɗǝmǝ nǝ hya haɗa mbwi nǝ hya ndza ndǝrǝ ma mbwara sǝghǝ dzǝrǝ tǝmbulǝ tǝmbulǝ na ghǝtǝn ma rǝ hya gha fara dlǝra mǝlǝ swai mbwa ɗǝɗǝma va mǝlǝ rǝ za ndza rǝ za ndza kuma nkwalarǝ mbwa va nyi ɗǝɗǝma shiw to anǝ pwai za fǝ mbwi ɗa ghǝ mbwi tsǝw tsǝghalǝw mbwi kǝlǝ nontǝ mbǝravǝ sǝghǝw mma sǝghǝw rǝ za sǝghǝ ndza wa ya nggyi nǝya nuna <hesitation> ma wahilǝ na.